So a yiɗii a laaɓɓinay peewnirga maaɗa nga piriiji, tabitin kala ko woni nder maaga fuu a adii-ɗum, a soƴƴii-ɗum yaasi. Nden a resa-ɗum, nden sey koosaa ndiyam maaɗa <hesitation> gulɗam, naftiraa e bunye goɗɗe, tabitina a woggii kala nokkuure fuu nde laaɓii non no a marani haaje. Nden to a woodi bana ko fuufantaa-nga bana baroojum <hesitation> luɓngol, e ko nanndi non, fuu tabitinaa a fuufii.